Aleoko mianatra mihira satria izaho tena tia mihira. Tsy mahay mihira aho an, fa tena tia mihira. Dia raha misy anisan'ny zavatra tiako ianarana sady eritreretiko ianarana atsy ho atsy moa izany an, mihira.